e nab'eey nan qas nigan che aj wural aj tujaal el k'aj el k'aj la' <hesitation> qas ke'rajawxiik kib'an e li saqpol kijiyxek xa'l taq ixiim, xa'l taq jal <hesitation> enab'eey kab'an jaach' tek'ara' kepeteek <hesitation> kajiyij che'el k'o wii' li saqpool el saqpol k'ajal che jun jal q'as k'aw ela' saqpol taj <hesitation> q'alaj li jal che qas <hesitation> kaw tajrimal kalsaj saqpol chipaam tek'ara' wa b'anatajek keqab'an ixe'n chiran tek'ara' kik qak'ilij riwach li ixiim li saqpol la' kik'ilxek kik'ilxek <hesitation> pi jun xot qak'ilij qak'ilis wa laj q'an chek qatawarsaj tek'ara' kaqk'am b'iik kajb'eek <hesitation> e nab'eey xa' kikoj la li ka' ke'ke'xek e cha'neem k'o chek renejeel chetaq <hesitation> qak'am b'iik pi motor kib'ix chiran chila' qake'ej wii' li k'aj tek'ara' ke'luul k'aj chek qas rajawxiik nan che li saqpol la' qas <hesitation> te' chotajek rimal <hesitation> ke' nan el k'aj rii' wa ya k'o chek li k'aj y saqpol renejeel kik'am b'iik pi motor kipe jun va tek'ara' kikamsis jun ak' e jun ak' rii' rajwxiik nan qakoj ya' chu'q'a' qaq'ansis maq'an ya' tek'ara' cinco minutos kamsim jun ak' tek'ara' kamin pi q'a' chu' maq'an ya' kimin chila' chu' maq'an ya' tek'ara' kich'alek kich'alek renjeel raqan renejeel risamal renjeel renejeel saq saq ke'l kaan jun ak' k'ot chek risimaal tek'ar'a <hesitation> ke kiq'atsis chu' q'a' kitzaq qaj ja' chewa' li ja'q ela' qasim chi riij jal ela' li ja'q ke'el kaan kitij chikyaq xaqara' kichakan chaqan re qak'atsaj jun ak' kach'itij li ja'q chu q'a' y tek'ara' qak'awsaj jun ak' chirij kak'awsaaj kiq'atek ela' kirya' rik'ok'al jun qak'aj o b'antaj la' qa <noise> qa qatach' jun ak' kalsaj cha taq rigonso cha wa xa' qatij pi raaq' wa ripechuga wa wa xa' rixiik' warchaq juntir ela' kalsaj katach'an ela' qakalsaj qatach'an kalsaj renejeel li ixkaloob' k'o chipaam kach'itij b'iik ela' us taj qatijt la' xu' qatij piraaq' piraq', cuadril, qatij jun ripechuga, qatij jun re rixiik, qatij jun rajloom rajawxiik kich'ajek bien kich'ajek rimal k'o k'eek' nan chipam kalsaj juntir va b'antaj la' k'o chek li ti'ej <hesitation> tach'taj naq chek e rajloom qamina' chu' chu' q'a' kib'alek renjeel ela' qas kirya' rik'ok'al jun k'aj o b'antaj la' qach'aj rajloom tek'ara' k'o jun t'o'y chu' q'a' <hesitation> qach't'ij qaj li ti'ej kipaq'patek kipaq'pat qatzaq qaj atz'aam renejeel la' qatzaq qaj kipaq'pat li ti'ej kipaq'pat li ti'ej es la k'o jun hora o ki'ab' hora qaya' kaan li ti'ej chu' q'a' wa chaq'aj li ti'ej renjeel el pi raaq' ela rajawiik qaqilan li xiik' wa yuub' chek ela' ya ya otz chek qach'itij qaj qalsaj kicha ke kalsaj li ti'ej ela' ri'al ela' kib'an wii' li k'aj <hesitation> cheren xa' kela' qas ke' ke'el li k'aj rii' qatzaq qaj <hesitation> k'aj rajawxiik qaya' pil ya' tek'ara' qacho riwach qatzaqqaj pil t'o'y kitukek kitukeke es la' k'o nik'yaj hora o cuarenta minutos o treinta minutos wa xa' laj xiit' alnaq kich'aq'ajek wa choom k'ax nan kinajtib' nan y rajawxiik kich'aj kich'ak'jsis otz wa kichaq'ajsist bien xa' jun q'i xa' jun hora kib' hora ixeb' hora ch'amch'ek jun k'aj wab'antaj la' juntir tek'ara' el ub'en el k'aj <noise> che qatijan kib'eek chi chiriij b'la' katijt leej ra'aj el ub'en che rib'aniik li ub'en xa qaqiya'an chu' q'a' xa' qak'ama' q'or qab'an taq waay pi q'alaj taq waay xu' chan taq waay la' taq leej taq ch'ite'n qatzaq qaj kinaq' chi riij. tek'ara' qasub'aj qak'ama <hesitation> sub'al rax sub'al ela' qaqk'ama' qa qapisan li li ub'en qatijan ela' re jun k'aj, jun chek tib'iliil che qas nigan kintijan el kaltan re <hesitation> re b'ee' chi mod kib'an jun kaltan re b'ee' rii' nab'eey nan kikamsis jun b'e' jun b'ee' <hesitation> kinijelt wunaq kekawnek kikkamssj jun b'ee' rii' <hesitation> k'o jujon kekawanek kikkamsaj wan b'antajek kichaqajsis li ti'ej jun wuxu' kiib' q'iij o ixeb' q'iij wa k'o k'ey osea wa q'iij qas otz alnaq kichaqej li it'ej rimal k'o q'iij nem riwach li q'iij la' <hesitation> alnaq kichaqajek <hesitation> es la' kiyb'ej kijab' q'iij re kichaqaj li ti'ej re b'ee' el ti'ej re b'ee' la' qas k'ok' wa chaqajek el kaxtilan o wuxu' riti'ojiil la' taq rib'aqiil juntir la' wa chaqaj bien bien rajwxiik kichaqaj li ti'ej wa kichaqajtaj <hesitation> k'o ixpaq'pan kirmalan rimal nik'yaj amoloow kikya' kaan kewab' chi riij li it'ej la'. ela' rajawxiik k'ey atz'am qatzaq chi riij li ti'ej xa' kela' kirchap ixpaq'pan <hesitation> wa chaqej la' cheqejek cheqejek qach'ajan cheren qach'ajan wa qach'aj taj <hesitation> pur atza'm riliik jun qatii' ke'lek rimal la' wa cheqej chek qach'aj qach'ajan qaq'ub'a' pi jun jun k'olb'al re b'anal waay chila' qaya' wii' ke'l renejeel tzayiij tek'ara' qatzaq chu' q'a' chu' q'a' qaya' wii' maq'an chek ki ya' pi tanaxan qatzaq wii' li ti'ej la' la' kipaq'patek qana'an ea ya chaq'ajek qatzaq qaj re ri rikunb'aliil chewa' rikunb'aliil el rikunb'aliil qatzaq qaj k'axab' k'axab' <hesitation> anxox, chi'il laj saqa'n nik'yaj kib'ix chiran pimienta clavo ela' qatzaq qaj qaqke'ej qatzaq qaj pepitoria renejeel la' ajonjolí qatzaq qajkaqe'ej xaqara' jun o keb' pex xaqara' li <hesitation> k'axab' qaqke'ej qake'ej kitzaq b'iik laj kulantan kitzaq b'iik laj saqa'n seb'oyex qas k'ok' li kaltan re b'e' kajkaw xaqara' wa qachaqajsaj li it'ej. <hesitation> ela' nigan re'en kintijan el ti'ej re b'e' <hesitation> qatzaq qaj saqa'n wa kichaqejek xa' kinb'al chek chu q'a' ela' qas ke' qas ke' li ti'ej reb'e' la' xaq b'alaam kir kirtij jun qas k'ok' e laj rixalaab' la' xu' chek laj iik' qab'anan <hesitation> ela' qas nigan re'en el k'aj y li kaltan reb'e' ela' qsas nigan re ker aj re qatinimit Tujaal